Ngam toma indonesia ne ena dofu, gatebe ngom toma tidore ne sema gohu, ngula ngula, bira kuraci, nasi jaha, hula, hula keta, waji, apang, mam gosi, nyao fufu, garam pati, sema nyao beke, sedaba dabu dabu nyiha.